Lu stimatu dutturi Valenti era sempri allegru, ma ogni notti scriveva sutta nomu fausu cunti scannaliusi supra li sò culleghi. Si servava tuttu supra 'n vecchiu quadernu ammucciatu nta la so scrivania. Ma so niputi nicu lu truvò, lu purtò fora e poi lu persi. E lu dutturi ora nun dormi chiù.